أختار الرز والدجاج، الرز يعتبر وجبة أساسية ،ويقدر الواحد يطبخه بطريقة مختلفة، والدجاج طعمه لذيذ ،ومتنوع، أقدر اعمل منه مشاوي، أو كبسة أو أي شيء <noise> مع هالنوعين أقدر أعيش.